Khapang srangwi o uansukmani kok salaimungno twiwi kok salai di norok khoroknwi kwrwngwi belai kheno khá torjak tei omo hai kwrak kwrwngjakma nukma belai kheno khá kaham. Norokni logi rokni kam tei kaham phan kubuino groupni phan no chubachu khlaio. Ang kha khlaio norok kaisa tei kasano chubachu khlaiwi tongnai samungni bisingo tei phataro. Samung tei phanni thansa khe tongnani belai nangkukmani. Kaham khe samung tangwi tongdi tei chini phanno tubunai. Team ni bagwi belai kheno nangkukmani manwi.